Ëntà giüé tüti i di cun ün'autra persun-a, ëmparé tüte le mosse pi ëmpurtanti e pi dificil për pughé gagné cuntra ün'autra persun-a e ëntà stüdié tantu për pughé vinci